Ama este lak xalakstina pin, <hesitation> cho ama tu este xa lakslatata pin, tu makgalakgokan nak katuwan <hesitation> lak este skun ama tu limapakiwikan chile serrano este <hesitation> chalankapin <hesitation> chon che ama par atu lakgapasa este tu wanikan, tsilimpin, <hesitation> chon ama para tu lakgapaspataya tu laparalgo tuan ama canela, osu para pimienta, o chon chi ama para tu lakgmakapinpara condimentos i xla mi liwat, ixlama laurel <hesitation> comino, oregano. <noise>